أغرب حيوان كنت <hesitation> شفته لأول مرة هو حيوان البومة، أو طائر البومة وأيظاً <hesitation> حيوان بحري اسمه الفقمة، تفاجأت لما شفت الفقمة من كبر حجمها يعني لقيتها حجمها كبير جداً جداً لدرجة مسبح كبير يا دوب كان يكفيها، هذا المسبح أعتقد ما كان يكفيها بعد أحس إنها كانت ما هي عارفة تتحرك فيه كويس.